عشان تغير إطار السيارة أو الدراجة. أول شي، لازم يكون عندك الأدوات المناسبة، مثل العدة، چاك للسيارة، أو أدوات فك الإطار للديراجة. أول شي خلي السيارة على سطح مستوي، وموقوفة تماماً. حط مثلثات تحذير، إذا كنت في مكان غير آمن. استخدم الچاك لرفع السيارة. بعد ما ترفعها، استخدم المفتاح لفك البراغي المثبتة في الإطار. شيل الإطار المكسور، وحط الإطار الاحتياطي.